Ifirgo gukankaan yo bébang waaf wa jébijébi nang maal ma j"bijébi nusohlahé aw bémooj ébidonŋi nuŋar yo uruur néfirgo yayu jaraam éjébi nupurénul yo miin guréém wala nubajul babu waaf waan umimé éni ubang wo tiyééŋ piyo wo bugakajéén aw béŋa wo uruur do néfirgo yayu imbi ujébi jambi utariya gakajéén; éfirgo gujéék yo go gagu.